komi yarata kafe kam ndikka mi yara caayi ko ɗum wiyata tea, ngam caayi ɗoo kam, njaram wonta ɗon ɗam daraja ɗam nafu to ɓanndu ɗan'adam, ngam to a yarii tea bee bireedi subaka, a nyallay a haari, a nyallay a haari seydey a waɗa ka yarugo ndiyam